Famariparitana momba ny feon'ny fanairana bisikileta zany, misy zany le hoe potserina zany manaboaka rivotro ary manaboaka feo, ary misy koa le tireny ohatra hoe akorisa zany; manaboaka kirintsana hafahafa zay.